Odamlar labaratoriyada sintetik go'sht yetishtirishga harakat qilishayotganidan habarim bor. Lekin agar imkoni bo'ganda men bu go'shtdan yemagan bo'lardim. Chunki buni tarkibi nima bilan bog'liq va nimadan iborat ekanligini bilmaymiz va men uchun mol go'shti va tovuq go'shtini tabiiy yetishtirilgan holda yeyishni tavsi tavsiya qilaman va shunga odatlanganman. Chunki sintetik go'sht go'shtlar ular tez yetishtirilganligi sababli suniy hisoblanadi va ularni yegandan keyin zararli tomonlari ham ko'p bo'lishi mumkin.